Ny zavatsy agnatin'ny saiko ato voalohany laha vao mahita loko maitso de hoe loko fanantenà izy io ary io efa nilovaintsika tam'razantsika tagny hoe amin'ny sainam-pirenentsika hoe ny maitso de midika hoe fanantenana zay hoe manantena manantena zany m- lalandava zany anao fa handresy.